Tena tsara tena tsara ilay mba mandeha mitsidika toeran-kafa. Tsy voatery hoe firenen-kafa izany fa miala eo main'ilay tontolo efa nahazatra anao dia mandeha misintaka kely. Izay zava-dehibe izay satria mba mahita tany ianao izany mahafantatra hoe hay misy an'izao zavatra izao aty an. <hesitation> Mahita zavatra mahafinaritra ianao an dia mba mivelatra koa ny sainao. <hesitation> sy mba mifandray amin'ny olona tsy mifankazatra taminao izany dia mianatra mifandray amina aman'olona vaovao izany ianao fa tsy hoe ilay olona efa fantatrao isanandro teo foana no ifandraisanao foana foana mandrapahafaty. Dia izay izany tena zavatra hitako hoe tsara be ilay <hesitation> mivezivezy <hesitation> manao <hesitation> fizahan-tany.